أنا بصراحة إذا صار لي وقت فراغ طويل جذي، أول شي أفتح كتاب إلكتروني أقرأ فيه، أو أسمع لي بودكاست ممتع، خصوصاً المواضيع اللي أحبها مثل التاريخ أو تطوير الذات. إذا عندي دفتر صغير، أكتب فيه أفكار أو حتى أخطط ليومي أو مشاريعي. بعد أحب أراقب الناس من حولي، وأتخيل قصصهم، شي يسلي الوقت ويفتح خيالي. وإذا ما لي خلق أقرأ أو أكتب، أفتح الجوال وأطالع مقاطع مضحكة أو حتى أتعلم شي خفيف، مثل كلمات من لغة ثانية. ثلاث ساعات يمكن تطول، بس إذا شغلت نفسك بشي تحبه، تمر كأنها ساعة..